الفن سلاح ذو حدين قد يحسن المجتمع وقد يسوء من المجتمع اأ لأنه بطبيعة الحال الفن أ زي ما جلنا سلاح ذو حدين ممكن في وقت من الاوقات تسيء إستخدامه أو شي يطلع لك عادة سيئة تنتشر داخل المجتمع أو حاجه وفي النهاية يعني الوضع بيكون كارثي لو ما لو ما سويت كنترول جيد على هذي ال على هذي الاشياء.